Se poesse viagiâ inderê into tempo e anâ inderê de çinquant'anni vorriæ stâ, passâ un depoidirnâ con mæ papà e o mæ messiavo materno, o Dria. O saieiva un regallo belliscimo perché sento tanto a mancansa de queste doe persoñe che a mi ean coscì cae.